<noise> Gn fahatsapa azotefa voaloany am zay moa k zay k da gny tora-kovitsy. <noise> Gny tora-kovitsy gny mariky gny fahatahora, mitsanga aby i volotegna iny. Ka gny vahaola am zay zao da mivavaky <noise> hoe akory gny fomba ataoko hampiala ahy ato malaky. <noise>